للاسف انا ما اقدر اسبح ابدا ولا اقدر اطوف على سطح الماء سواء في عاصفة او ما في عاصفة. فمجرد ادخل البحر اكيد بغرق. بس مرة جربت اني اطفو على البحر وهو هادئ جدرت اطفو بس ما اعتجد اني اجدر اطفو واذا في عاصفة بحرية مستحيل.